انو احنا نحزم الحقيبة او الشنطة بكفاءة اول شي راح نختار الحقيبة المناسبة بحيث اي- تتوفر النا الحجم المناسب اي- لنوع السفر الي احنا رايدينه، اي- ثانيا راح نقوم بأعداء الأغراض ايي- اللازمة الي احنا لازم تكون ويانا بال جنتة و ثالثا احنا راح نستخدم طريقة اللف بدلا من الطي حتى تتوفر النا المساحة الكافية لكل الأغراض و بعدين راح نستخدم اكياس ضغط الملابس.